מען זאל זיך גוט צוגרייטן פון פאראויס וואס מען וויל פרעזענטירן פאר די פארזאמלטע, מען זאל רעדן קלאר און קוקן אויף די פארזאמלטע בשעת מ'רעדט, מ'זאל נוצן בילדער בעסער צו פארשטיין די פארשטעלונג וואס מ'שטעלט פאר.